هو، زه کولی شم تاسو ته د مالیزیا د می میاشتې د هوا په اړه معلومات درکړم. دا میاشت د مالیزیا لپاره د تودوخې، لوړې رطوبت، او بارانونو له امله ځانګړې ده، چې د سفر لپاره ځانګړې تیاري ته اړتیا لري.